که زه ښونځی ته ځم دځان سره باید یو بکس چي ټول د ښونځی تدریسی مواد پکښی ځایږی راوړم چی په هغه کی قلم، کتابچه، او همدارنګه کتابونه ، پنسل ،او ځینی نور توکي چی هلته پکاريږی دځان سره ولرم او همدارنګه چتري راوړم او ځینی نور مواد چی چی هلته زه ضرورت ورته لرم باید ځان سره یی ولرم